Tôbily vaovao aminay atoy, eo ho eo amin'ny Valopolo tapitrisa ka hatramy zato tapitrisa. Le tôbily fa niasa Folo tapitrisa ka hatramy efapolo tapitrisa.